Xa jmýý’ <hesitation> jmýý’ kie’ ba kö <hesitation> kö bolígrafo, xa mý jmýý’ kié’ jö kie’ la re ‘mⱥⱥra jö re jmⱥⱥra uɇ’ jö dsa tǿǿ ba jö, jö dsa li uɇ’.